Mi yejjititta fijirde pucci ledde je mi fiji be sobiraabe am. do wata am seyo ngam waddi kautal hore chaka derke en wuro amin ngam mai wati am seyo masin.